<noise> i̱mba̱ rí gunitsu naa <hesitation> rí nacha̱ rí mi̱go̱ꞌ nahca̱ ikhaa juun nawiꞌthá rámuu xndúu xtíla̱ nawiꞌthá rámuu inuu i̱fui̱í, nacha̱ jayu me̱go̱ꞌ, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá. Ríga̱ xndúu xtíla̱ rí nawiꞌthá rámuu ifui̱í nataxe̱ nago̱ꞌ ríga̱ i̱mba̱ júꞌ. Rí xndúu xtíla̱ nago̱ꞌ inuu inúu ixe̱ ndxáma, ma̱wiꞌthá rámuu ne̱ ikhín, wámba̱ rúꞌkhue̱n mi̱go̱ꞌ jma̱á ga̱jma̱á inúu ixe̱ ndxáma, inúu ixe̱ ndxáma, nakhuáa tháan míña̱ tsíga tsu̱du̱u̱ ne̱ jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mi̱strámáá idú tsu̱du̱u̱ ne̱ jngó mi̱ga̱, mi̱go̱ꞌ mújúun. Wámba̱ rúꞌkhue̱n rá <hesitation> ma̱khuáa máꞌ ne̱ awúun xúba̱ ma̱ri̱gu inuu, táta̱ tsí ma̱kueꞌtso, o mbáa tsí na̱ge̱ꞌe̱ inuu mésa̱, inuu ixe̱ wapa ma̱kueꞌtso, ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun rí ikhaa mbá gunitsu rí nacha̱ na̱gu̱ma mújúun, mbá gunitsu rí nacha̱ na̱gu̱ma mújúun. <noise>